﻿Naaza kuteeka omuceeri, ndabanza nyoze amasiyaani, nyoze amasefuriya, nyoze byoona, ebintu namara kubyoozya, ndaba nyine ka buto kangye mbe nkiine, nte ahamuriro beitu obwe ndaba nashazire obutunguru bwoona mare kutaho ka buto hasafuriya ntekeho obutunguru, byaheza kusya, nanyine ka, nyine obundi bunzaari bwokuteekamu muryegyo buto nanobutunguru, mbiteekemu, mbisiike, namara kusiika, nshukemu omuceeri, namara kushukamu omuceeri <hesitation> ntemu amaizi, <hesitation> ndapima amaizi ebikopo biraringanira kare nomuceeri ogu ndi kuteeka, <hesitation> namara kutamu amaizi, ntemu omwonyo, mbareho obudakiika bukye, omuceeri gwangye guraba gwahiire guraba guri ogwokurya. <hesitation>